أكيد طبعا الهلال الأحمر يعجبني واجد خاطر هما يوقفوا مع الناس في أصعب الظروف، ويلبسوا وأوقات -وأوقات الأزمات دايما تلاجيهم صابرين ديما بال-بالمعاونات اللي يجدموها للناس ،وديما هما <hesitation> اللي يجفوا في الظروف هاذي، وديما يساعدوا الناس سواء أكل ولا <hesitation> صحيا هما الأفضل.